أعتقد أنه أصدقائي يصفوني كشخص طيب ومرح يمكن يقولون إني دايمًا موجودة لدعمهم في الأوقات الصعبة وأحب أشارك معاهم اللحظات السعيدة، وكمان أظنهم ينظرولي كصديقة وفية وموثوقة يحبون يتحدثون معاي ويشاركوني أسرارهم، أحب إني أكون إيجابية وأدخل وأدخل الفرح بحياتهم.